Lⱥ ere ýn jmíií’ lɇ ere úu’ra köö guoora o re úu’ra köö guoo jööra dxǿ lɇ ñǿ’ gá ere kiera köö ý o ñǿ’ gá ere ïï’rekiera ta é náa’. Reúu’ra guoora ere nǿ ra dxǿ lɇ kää mý xaa’ xí guoora jötu re nǿ ra dxǿ lɇ kää mý dxáa’ joguoora kö, re jmⱥⱥ ra Kó mý pee mý yǿǿ xí guoora jö re nǿra re nǿra mý dxáa’ jö guoora lanún kú jñi dxǿ, <noise> jö ry ‘laa’ra jý jui úu’ra ka ñǿ’ juú úu’ra kö eku uɇɇ jy ‘laa e pi lǿǿ’ tⱥⱥ’ ela nún eri jíreúu’ra dxǿ guoora, la’ re lɇ e ‘nⱥ’ li üü’ guoora xiru e ‘naana ere úu’ra e dxǿ la’, jötu ere mi iéna ere úu’ra dxǿ lɇ jönɇ ry úu’ra kiä’ xinǿǿ dxǿ lɇ re t ⱥⱥ’ ra xinǿǿ, xinǿǿ oo jmyy ere lɇ xi xinǿǿ kiä’ clooro kö’ jö kú jñi e dxǿ gá bii kö’